Go'oo, ko warta e hakkille neɗɗo tan, huunde fuu go'oo fuɗɗirta. So go'oo bonii, huunde fuu bonii. Fulɓe mbii "so go'oo bonii, limoore bonii.". <hesitation> Aɗe waawi wiide ɗun ɗun limoore <hesitation> yaafunde maa mawnde. Sabi so won ko waɗaa caggal makko faa heewi, <hesitation> nde laatoto limoore mawnde.